Toshboqalar uzoq umr ko‘radigan va sekin harakat qiladigan hayvonlardir. Ular o‘zlarini qattiq qobiq bilan himoya qiladi va suvda ham, quruqlikda ham yashay oladi.